<noise> Zavakanto misy any am- misy aminay <noise> <hesitation> mpikabary, mpagnano teatra, mpiôsiky, mpagnasôva, mpagnano sary sikotro, mpagnano sary am'taratasy <noise> mpihira, mpandihy de mpagnamboatra tragno.